formaður Eflingar segir að framganga hótelrekanda og Samtaka atvinnulífsins sé mögulega tilefni til riftunar framkvæmdastjóri s a hafnar því kynnti breytingar á samningi sínum um útgöngu Breta úr Evrópusambandinu í dag opnaði fyrir möguleika á annarri þjóðaratkvæðagreiðslu um Brexit þingmaður Sjálfstæðisflokks segir það ekki ganga að Miðflokkurinn geti hertekið þingstörfin með innantómu sjálfshóli og farið í andsvör hver við annan síðari umræða um þriðja orkupakkann stendur enn á Alþingi liðsmenn hatara segjast hafa fylgt hjartanu þegar þeir lyftu borðum með

Palestínu í Eurovision um helgina gagnrýni úr báðum áttum sé skiljanleg hinir sögufrægu þristar frá tímum seinni heimstyrjaldarinnar streyma nú til landsins á leið sinni til Frakklands alls

lenda fimmtán slíkar vélar á landinu

krafist fundar hjá ríkissáttasemjara með Samtökum atvinnulífsins vegna vanefnda á

formaður Eflingar segir að riftun samningsins komi til greina í yfirlýsingu Eflingar segir að hópuppsagnir hótelstjórans Árna Vals

á launakjörum starfsfólks síns umsvifalaust eftir samþykkt nýs

sé blaut tuska í andlit félagsmanna Eflingar sem hafi samið í góðri trú efling krafði Árna

og Samtök atvinnulífsins um skýringar fram kemur í tilkynningu Eflingar að í svörum

hafi verið þvertekið fyrir það að framkoma Árna væri undanbrögð vegna launahækkana Halldór Benjamín Þorbergsson framkvæmdastjóri s a segir samtökin standa við allt sem fram kemur í svörum enda sé þar rétt túlkun á kjarasamningum við munum ekkert samþykkja það samtök atvinnulífsins geta náttúrulega auðvitað reynt að beita einhverjum lagalegum klækjabrögðum til

láta svo út líta en en það er augljóst að það stendur ekki steinn við steini hvorki í málflutningi Árna né samtakanna miðstjórn a s í ályktaði í

síðustu viku og voru atvinnurekendur sem gripið hefðu til uppsagna í kjölfar kjarasamnings hvattir til að draga þær til baka þær gengju gegn markmiðum samningsins og áskildi miðstjórn a s í öllum

sínum rétt til að lýsa yfir einhliða riftun slíkra samninga þannig annað hvort dregur hann þessar uppsagnir til baka eða þið riftið samningi annað hvort láta sína félagsmenn vita af því að svona framkoma sé með öllu ólíðandi og tryggja einmitt að það sé hægt fyrir okkur sem samningsaðila að geta treyst því að orð standi eða þá

höfum þá ekkert annað í stöðunni að gera forsætisráðherra Bretlands opnaði í dag fyrir möguleikann á því að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu um Brexit kynnti breytingar á útgöngusamningi sínum fyrir þingmönnum en hún ætlar að leggja hann fyrir þingið í fjórða sinn í byrjun næsta mánaðar á meðal þeirra breytinga sem May leggur til er að ef neðri málstofa þingsins samþykkir samninginn kjósi þingið í framhaldi af því um að halda

aðra þjóðaratkvæðagreiðslu bogi hvað felst í þessum tillögum sem með nokkurri kaldhæðni má segja að þingið

líklegt er að þingið samþykki þessar

það eru afar litlar líkur á því leiðtogi Verkamannaflokksins hefur þegar

að hún hafi gengið of langt

hvað er líklegt að gerist ef þingið fellir sumir segja

tvo kosti hætta við Brexit eða fara úr

Sjálfstæðisflokks segir það ekki ganga að einn þingflokkur hertaki

þingstörfin eins og Miðflokkurinn geri vegna þriðja orkupakkans haldi uppi innantómu hjákátlegu sjálfshóli sem sé engum til sóma hún vilji fá næsta mál á dagskrá mun standa áfram í kvöld og jafnvel inn í nóttina síðari umræða um þriðja orkupakkann hófst á Alþingi á þriðjudaginn í síðustu viku þingfundur stóð til klukkan átján mínútur í sex í morgun og hófst aftur klukkan hálftvö á öllum fundum þingsins í tæpa viku hefur þessi síðari umræða verið aðalmálið og í gærkvöld og í nótt voru það aðallega þingmenn Miðflokksins sem tóku til máls og fóru í andsvör forseti Alþingis sagði um hálffjögurleytið í nótt að það væri sjálfsagt að lengja þingfund og bregðast þannig við mikilli þörf Miðflokksmanna til að ræða orkupakkann sex af átta flokkum á Alþingi styðja þriðja orkupakkann sem þýðir að málið er stutt af miklum meirihluta

þingsins við upphaf þingfundar í dag kom í ljós að mörgum finnst nóg komið af ræðuhöldum Miðflokksins þegar við sitjum uppi með það að einn þingflokkur hertekur nánast þingsalinn hér og störf hins löglega kjörna þingmanna það að nokkrir þingmenn geti hér haldið uppi umræðum farið í

leyfi mér frekar að segja meðsvör með sjálfum

þar sem þeir halda uppi innantómu síendurteknu hjákátlegu sjálfshóli er engum

til sóma og Bryndís segir ekkert nýtt hafa komið fram í umræðunni jafnvel þótt þingmenn hafi haldið allt að sjö ræður

Íslandi er einn reginmunur þar eru ekki stjórnvöld sem reyna að pína í gegn mál í ósætti og það er yfirleitt samkomulag um þau mál sem fara á dagskrá og þess vegna er þar svokallað málþóf óþarft hertri löggjöf um þungunarrof í Bandaríkjunum var mótmælt í dag og síðustu daga á þriðja tug ríkja hafa annað hvort samþykkt eða tilkynnt um breytingar á lögum sem takmarka rétt til þungunarrofs

þungunarrofs á þessu ári hafa átta ríki í Bandaríkjunum samþykkt lög sem takmarka rétt kvenna til þungunarrofs og fleiri eru sögð hafa tilkynnt um slíkt hið sama á fyrstu fjóru mánuðum þessa árs

er dómur í máli frá árinu nítján hundruð sjötíu og þrjú þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að lög sem bönnuðu þungunarrof stæðust ekki stjórnarskrá í síðustu viku var samþykkt nánast algjört bann við samkvæmt nýjum lögum þar verður þungunarrof bannað á öllum stigum meðgöngu nema líf móður sé í hættu þá eiga læknar sem rjúfa þungun yfir höfði sér lífstíðarfangelsi samkvæmt lögunum

ætla að berjast gegn því að

nái fram að ganga en með því að láta reyna á lögin fyrir Hæstarétti er mögulegt að áðurnefndum

dómi verði snúið við er það talið líklegara nú en áður þar sem dómstóllinn sé íhaldssamari eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti skipaði tvo nýja dómara nefnd um þungunarrof hefur þrisvar á síðustu tíu árum hafnað umsókn kvenna um þungunarrof eftir sextándu viku meðgöngu félagsráðgjafi á kvennadeild Landspítala segir að þessar konur séu undantekningalaust í mikilli neyð samkvæmt nýsamþykktu lagafrumvarpi um þungunarrof verður heimilt að rjúfa þungun konu að hennar beiðni til loka tuttugustu og annarrar viku meðgöngu samkvæmt fyrri löggjöf var heimilt að rjúfa þungun vegna félagslegra ástæðna til loka sextándu viku eftir það var

einungis veitt undanþága ef fyrir hendi voru ótvíræðar læknisfræðilegar ástæður slíkar undanþágur voru aðeins veittar að fenginni skriflegri heimild nefndar landlæknis samkvæmt upplýsingum frá nefndinni bárust hundrað og fjörutíu beiðnir á síðastliðnum tíu árum af þeim var þremur synjað þar sem ekki var um læknisfræðilegar ástæður að ræða heldur félagslegar nefndin veitti

aldrei undanþágu til þungunarrofs eftir sextándu viku vegna félagslegra ástæðna þetta eru yfirleitt konur sem eru í mikilli neyð gífurlegri neyð það tekur engin kona þessa ákvörðun nema af því að hún er í gífurlegri neyð og sér enga aðra leið þessar konur sem aðallega um er að ræða og þetta eru örfáar þetta eru algjörar

þetta í tuttugu ár við erum að tala um enga á ári til eina tvær á ári þetta eru konur sem eru í mikilli neyslu þetta eru heimilislausar konur þær vita ekki einu sinni

hvað gerðist því að þær voru mögulega

þær koma til okkar bláar og marðar og þetta eru litlu stelpurnar þetta eru

börnin okkar þetta eru stúlkur sem eru þrettán fjórtán ára stuðningsfólk Palestínu var á meðal þeirra sem tóku á móti hatara og öðrum í íslenska Eurovision hópnum á Keflavíkurflugvelli seint í gærkvöld

og gleðina yfir þessu já og þakklæti þakklæti fyrir að hafa getað komið þessu eins langt og við gátum og komið þessu málefni á dagskrá eins og okkur fannst best vera

fór í gegnum huga þér þegar þau sýndu þessi flögg sem þau sýndu ég hrökk auðvitað svolítið í kút mér brá

brá af því að ég var nú nokkuð vel inni í því sem

í góðu sambandi við okkar fólk á staðnum og

vissi ekki af þessu auðvitað í skoðun er hvort Ísland verði beitt viðurlögum ég er tiltölulega rólegur gagnvart því enn þá við skulum bíða og sjá hvað verður

það hefur nú eitt og annað gerst í þessari keppni á þeim áratugum sem hún hefur verið haldin ýmsum fánum verið veifað þið voruð gagnrýndir fyrir að gera það sem þið gerðuð af þeim sem voru á móti því að þið gerðuð það þið voruð líka gagnrýndir af samtökunum b d s sem sem berjast fyrir því að setja viðskiptaþvinganir á Ísrael þannig að þið voruð gagnrýndir úr

báðum áttum hvað segið þið við

bara mjög skiljanlegt auðvitað er það rétt að öðruvísi aðgerðir hefðu skilað öðruvísi niðurstöðu við fylgdum okkar hjarta og teljum okkur hafa gert það sem okkur bar með okkar hætti

Blönduósi var formlega tekið í notkun í dag bæjarstjórinn þar segir afar mikils virði að fá slíka nýsköpun inn í samfélagið áhrifanna sé þegar farið að gæta tæpt ár er liðið frá því tekin var fyrsta skóflustunga að gagnaverinu á Blönduósi þremur mánuðum síðar hófst starfsemi í fyrsta húsinu og nú fyllir tölvubúnaður gagnaversins fjögur þúsund fermetra og hvað er gert í þessum tölvum megnið af þessu í dag eru fjárhagsmál það er verið að keyra millifærslur

fyrir erlendar þjónustustofnanir í dag starfa fimmtán manns hjá á Íslandi sem áður hét

sem fyrst og fremst sinna tölvurekstri og almennu viðhaldi fyrir utan störfin á uppbyggingatímanum sem hafa verið tæplega hundrað yfir sex mánuði þá má reikna með að það

á bilinu tíu til fimmtán störf sem verða hér föst í húsi og svo annað eins í afleiddum störfum

raforkuþörf gagnaversins er þrjátíu og fjögur megavött og möguleiki á að tvöfalda þá orku án breytinga þá er í skipulagi gert ráð fyrir allt að

fimmföldu

til viðbótar á þessu svæði og Björn segir frekari uppbyggingu fyrirhugaða á Blönduósi gagnageymslu til dæmis með þessu nú erum við í rauninni eingöngu með þunga reikninga þannig að flóran á eftir að aukast hjá okkur og bæjarstjórinn fagnar þessari nýsköpun á svæði sem

hafi átt undir högg að sækja þannig að þetta hefur haft mjög góð

áhrif á fasteignaverð íbúðir eru farnar að byggjast fólk er að flytja í bæinn þannig að

rúmlega fjórtán prósent hafa orðið vitni að einelti eða áreitni á vinnustað á síðasta ári en ekki láta allir vita af því efla þarf fræðslu til að fá áreitnismál upp á yfirborðið segir ráðgjafi í mannauðsmálum í dag var kynnt ný könnun sem ráðgjafafyrirtækið hagvangur lét framkvæma um líðan og samskipti á íslenskum vinnumarkaði leitast var við að ná fram áhrifum metoo hreyfingarinnar á

hvernig tekið væri á málum og hvernig fræðslu starfsfólk fengi til að takast á við þau það kom mér á óvart hvað fáir hefðu fengið fræðslu líka það að þeir sem hefðu fengið fræðslu þeir vildu meiri fræðslu niðurstöður sýndu að einungis

þrjátíu og fimm prósent hefðu fengið fræðslu á vinnustað fjórtán prósent höfðu orðið vitni að óæskilegri hegðun á vinnustað líkt og einelti kynferðislegri áreitni kynbundinni áreitni og ofbeldi af þeim sem höfðu orðið vitni að slíku höfðu einungis rúmlega sextíu prósent látið vita

níu prósent höfðu orðið fyrir óæskilegri hegðun á vinnustað á síðustu tólf mánuðum en einungis sjötíu prósent látið vita af henni í

kom einnig að tæplega helmingur bar lítið eða ekkert traust til þeirra sem taka við upplýsingum um slíka framkomu það getur haft áhrif á traust

vel verið

þekkja allir alla það getur verið aðili sem

frændi einhvers það er dálítið öðruvísi staða á Íslandi við erum það fá sérfræðingar hjá hagvangi kölluðu

því þá hafði grunað að þrátt fyrir mikla metoo umræðu kæmust málin ekki upp á yfirborðið

var því kynnt til sögunnar óháður með það að markmiði að starfsfólk geti leitað á hlutlausan vettvang við viljum sjá það að fyrirtæki séu að sýna út á við að þau í alvöru hræðist ekki að fá þessi mál upp á yfirborðið til sín og taka á þeim strax þannig ert þú að sýna sem fyrirtæki að þú viljir ekki óæskilega háttsemi á þínum vinnustað allt er of mikið það vill enginn við viljum útrýma þessu þó það sé kannski ekki gerlegt en þetta er of mikið flugsveit svokallaðra þrista er nú á Reykjavíkurflugvelli þar sem flugvélarnar á leið sinni til Normandí í Frakklandi

eru til sýnis fyrir almenning á flugvellinum og þar er Alma Ómarsdóttir fréttamaður

vina félagsins út á hvað gengur það

d dagur sem markar upphaf endaloka seinni

ein af þessum vélum sem tók þátt

ein af þessum vélum sem tók þátt

vél er ein af þeim sem tók þátt þennan dag og

hvetjum fólk til að koma það verður norðaustan strekkingur norðvestan til á landinu en annars hægari breytileg átt að mestu skýjað dálítil súld við austurströndina en stöku síðdegisskúrir á Suður og Vesturlandi hiti verður á bilinu fjögur til fjórtán stig

á Norðausturlandi en hlýjast vestantil Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta hér rétt á eftir Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér um íþróttafréttir hér að loknum fréttum við skulum líta á það helsta sem þar verður í kvöld Valsmenn vilja ekki mála skrattann á vegginn þrátt fyrir dapra byrjun á Íslandsmótinu í fótbolta þegar liðið kom sér í úrslitin um n b a meistaratitilinn fimmta formaður Eflingar segir að framganga hótelrekanda og Samtaka atvinnulífsins mögulega tilefni til riftunar

breytingar á samningi sínum um útgöngu Breta úr Evrópusambandinu í dag opnaði fyrir möguleika á annarri þjóðaratkvæðagreiðslu um Brexit þingmaður Sjálfstæðisflokks segir það ekki ganga að Miðflokkurinn geti hertekið þingstörfin með innantómu sjálfshóli og farið í andsvör hver við annan síðari umræða um þriðja orkupakkann stendur enn á Alþingi liðsmenn hatara segjast hafa fylgt hjartanu þegar þeir lyftu borðum

Palestínu í Eurovision um helgina gagnrýni úr báðum áttum sé skiljanleg þessum fréttatíma lokið næstu fréttir